انا ما بس افيدك بهذا عملك انا عندي افكار كثيغة اطيق اطور من عملك واخلينو شغلاي انو لامعة بل المجتمع وعندي افكار انو اخلينو مشهور على مستوى حتى انو تحصل شهرة اوسع وما تظل بمكانك بس اتغيد ارباح معي عدد محدد لا تصل ابعد ابعد.